<hesitation> حالياً اطيق احكي عربي اكيد وعربي فصحى هم وانكليزي وتركي هذولي الثث لغات الي اطيق احكيهم حالياً ويعجبني احكي ما كثيغ يعجبني احكي انكليزي ما يعجبني <hesitation> يعجبني احكي تركي حالياً واغيد اتعلم اريد اتعلم اللغة التركية لا اللغة الكردية اقصد